سکّا اگر پڑیا سندو، فصل کا حال ایکدم برا ہو جاتا. تو اس کے ٹائم پہ کچھ جگاڑ کرنا پڑتا، پہلا کیا ہے بولتا. ڈرِپ ایریگیشن کرنا پڑتا، پانی کو سیدھا جڑوں تک پہنچانا پڑتا. بینا پانی ویسٹ کرے یا نہیں، اپن کیا کرنا? سوکی گھاس کو کیا کرنا، ایک مٹھی پہ ڈال دینا، ڈال کے پانی اس میں تھوڑا چھڑکے، سمجھے، جیا ٹائم تک پانی موئسٹ رہتا اور زیادہ پانی منگوانا، منگوان کے کروپس کو اگا لینا. ٹھیک ہے، باجرہ، جوار یا نے تو <hesitation> چنا، یہ ڈراؤٹ ریزسٹنٹ کروپس ہیں. ان لوگ اگائے سمجھے، آٹومیٹکلی بارش تھوڑا زیادہ ہوتی، رات یا صبح پانی دو. رات کو دینا پانی یا نے تو صبح کو دینا، دھوپ کے ٹائم پہ پانی نہیں ڈالتا میں. اور اس کے بعد میں رین واٹر ہارویسٹنگ کا جگاڑ کر لیتا ہوں، اور مٹی کو زیادہ ابسوربنٹ بناتا ہوں. یہ سب کاما تھوڑا کر کے، جگاڑو کاما کر کے اپنے کروپس کو میں تھوڑا بچا لیتا ہوں. اور اس کے بعد میں ڈراؤٹ سے بھی چھٹکارہ پا سکتا ہوں، اگر فصل ایک بار صحیح اگ گئی سمجھو.